Kua avion reta oveve vaera, jaeko öime guoi motor, jare jae omombo ɨvɨtu tatagueva, yaesa ramboeve, iyapoaretako aipo oikua kïrai oyapova, se aikuaa kïraiko oveveretava